Kua jokua mbombilla ipuere vaera ikavi, jaeko tenonde ikavita öï, ñañonota supe corriente jare jukurai jendɨ vaera, jare yayapokavita ñañono aguiyeara okai, okai yave yambo cambiota, jukuraï ñañono ye vaera ipɨau jee, ikavi vaera jendɨ tembipepe yaiko